ndo wa if you go gold and it, just sweet. nda tha ae himbehaasar apneha office, ae office ae me loa wa. Himbewan to loa wa dun sosai.